انا نفضل التحكم في الحيوانات ولا الالات لانو الحيوانات <hesitation> عندك الطائرة عندك العائمة عندك البرية عندك كلش حتى يعني الحشرات احسن- بالنسبة لية احسن من الالات